Dito aŋtʋ yáa tʋtɔɔ má diyá ka diri, <noise> séé ba yɛtɩ? Dito tɔɔ má diyá ka diri dza yáa mʋtɔ, na olúlú domóo. Tɔɔ séé ba sá mʋtɔ tʋ? Kuŋkuŋté na barafóó ba lalíɩ sɔnɩmɛ. Tɔɔ ba dʋ kumóo, ba gáŋ okútú ka dʋ lɩmɔ, límɔ laláa, lɔ ba yɛ tɔɔrʋ, bá bʋá tɔɔrʋ, bá yɛyá tɔɔrʋ, kánáá laláa lɔ ba ŋʋñsɩ kɛ, lɔ ba fi mɩlímɔ sóóni, bɔɔɔ yálá ka tala áláma yábáa kaá bʋ bisiyá bá dí, mʋró wɛ bʋmɛ ró. Tɔɔ bʋʋ bá sáa mʋtɔ tʋ, bá sáa tí, ba loñ loŋ fɛ báa aŋʋ, tʋnáá mʋ di mʋñtɔɔ dzɛ. Tɔɔ bʋká bʋ domóo kʋ séé ba yɛ kɩ? Olúlú na vináñtɔ káɖelí- káɖelí- káɖelíya vináñtɔ tɔɔ na máná ba yɛ na bʋ domóo kʋ. Olúlú ka yɛtɔ, séé ba yɛ kɛ? Ɛɛɛ ba gáŋ límɔ, límɔ ba dʋ yofósoto, ba dʋ sóto gbɛtítɔ, ka dʋ yase ka dʋ dañsá, bʋʋ ba dʋ vináñtɔ bʋ laláa Bʋ laláa léle-léle léle-léle léle-léle, lɔ ba mɔsí olúlú ká ka bɩrɩ, bʋʋ dɩí yá sɩ ba bú olúlú, ɔɔ bɩrí bʋká ɔɔ dóŋi ɔɔ bɩrí bʋká ɔɔ dóŋi. Tɔɔ bʋ kɔníya kaa yɛ gbɛgbɛrímɔ, lɔ ɔ yelé bʋ laláa, bʋ kpátáa ka lala ŋsɩ <hesitation> bʋtá gbalɩ ɔɔ. Bʋ laláa ɔ ná sɩ aayí bʋ lalátɔ bʋ bíɩ, bʋʋ ʋ sólo kóo ka kpɛrɛ fɛ báa aŋʋ báa aŋʋ dii. Dito tɔɔ má diyá ka diri dzaá dzɛ.